ऐले को समाज माइ बच्चाहरु हम्रो लोकल खेत माइ फल्या फलफुल भन्डाइले बाहिर पट्टी बजार तिर पाइने चिज तिर बडी प्रोत्साहन दिया देखिन्छ। जसो ओरेञ्ज फ्रुटी भन्याछ, म्याङो फ्रुटी भन्याछ । बच्चाहरु त्यो बारिमा फल्या आप, स्याउ, सुन्तला, खानु भन्दाले बजार तिर पाइने प्याकेजिङ तै को रस खानु बडी प्रिफर गर्दानु। तै ले गर्दा हमिले बच्चा हरु लाइ यै बारेमा ज्ञान दीबटी हमरो बारि मा फलेको चिज बडी उपयुक्त हो, भन्बटी हमिले उनलाइ बताइबटी यैका फाइदा बेफाइदा बताइबटि हम उन्लाइ प्रोत्साहन गर्सक्दौ ।